A heɓa butol guda ɗiɗi gotel sofninga gotel yooringa se awara a hoda yoringa may se a tappa hadow kala korwal ko haa a sigata karema wonifu se awara a heɓa dum a ardi a sofni maga se awara awogga.